الشهرة تخليك فاين ما تروح مع الناس تكون سامعة بيك و كلشي, تسهلك بزاف أمور, تحلك بزاف بيبان, و العيوب تاعها سيكو ماتقدش, ماتقدش تعيش حياتك بريفي, ناس قاع عارفة حياتك